लुगा हमैनके कहिले चाहि त । लुगा त हमनीके जनम लेते आदमिके लुगेने लप्टियाइये त उहेसे हमैनके लुगे चाहि । औसन्के बर्की भि होखम त लुगे चाहि । गर्मीके समोह गर्मीके जैसन पत्ला पत्ला हमैनके लुगा लगाइसी । जारहाने मोट मोट कपरा लगाइसी । सादि बियाहमे भि लुगे कपरा चाहि जैसे कि मौगी सबके लागी साया ब्लाउज सारी चाही । त औसने मर्दा सबके लागि पाइन्ट सट गन्जि कपरा अमोछा चाहि । औसन्के लुगा हमैनके कौनो पुजा पाठ कैली त लुगे के कौनो बिधि व्यवहारके लागि लुगे चाहि । औसन्के हमैनके जैसेकी कहबो जाएको बा त लुगे चाहि । लुगा लागाके न जाम त लोग हासी । लुगा न लगाहम त लोग न निमन कहि । हमैनके गरिब रहो धनिक रहो सब लोग लुगे लगाइसी । ओहिसे हमैनके सादि बियाह होगेल पुजा पाठ होगेल जनम मरन होगेल सब किछियोने लुगे हमैनके कथि करैसी त <hesitation> लगाइसी आ चाहि लुगे हमैनके लारैसी । इहेसे हमैनके लुगा बहुत हमैनके लागि जरूरी बाटे आ लुगा हमैनके लारैसी ।